<hesitation> la san dɛna ti wuntɛɛnsuŋa saŋa n paɛ di'a mita anuu n gee. Ti la dɛna n ee dia na <laughs> mam puti'irɛ puan bii mam zi'an, sɛla ti mam wan iŋɛ de'e mila. Kotuulega ka dikeri paara mita anuu gee kɔta. So n yeti n kɔ'ɔm iŋɛ la Ko'om dugelɛ kalam. Iŋɛ, ti la san kɔrɛ ti n iŋɛ iŋɛ cap duma puan iŋɛ milo iŋɛ. Gee kɔ'ɔm ee paanu na. Boroboro ɛɛn hɛɛn Bala la wuntɛɛnkaŋa wan dɛna la boroboro la milo ti tu yeti tu nyu gee obe mita anuu puan.